Taka chokonrero takan xhika tutu no'o granada, kanduku mispero ján nduku tuchi nuu tuchi ján, vivili kujuila tukanichón motuu ndakoyo ndakoyo tunda'a anujan ho itanuu ján yaniku ku kutu ku kutu kunutu xhavonijan kuxhido nuu yenantu, ndinojuan xhinoyete na'a tuu ichijan chokorero jan ho nikuatu ján tuku kinineti nuneró jan oñuñero ndakuanti tuu junchidu tuchetu ndaa ndajate yetuu kuandu, kuandu kukutu tujani kue nani nini na'a tuu olevaru itá tajankue ini kue tu itanru, ndavii ndavini tuu tenuu nunu kandutu nde'e kuena xhutu xhenoxhe nikukatu ndikeñuru chin ndan ndutu nunu ananiga nunu xhichi no'o, ya nguane tuu nonandero no'o ndojoni tuu ndojoni ndatuu ndojoni tu ndatutu, kukani tutu ndoni kuko chokurero nduu nduni choko nrero nduku niduu kuchi ndava'a, natudu anduu navatu ka koni kachuta ka choko kue luchi pero ndonani kukate chetuu ta'a tanduñu jan kuka xheto iho onré odun ndintu ján kuan tuu njetuu njetuu nutu tuxhedu tuxhetu.